مؤخراً قاعدة نقرأ في كتب عندها علاقة بالصغار بقرأة الصغار كتب فرنسية للصغار قصص العربية للصغار مش يعني كتب نجم وانصحها وحد ألا إذا كان هم ما كانوا أولياء فهي قصص تنصحها يعني موجة للصغار للأولياء اللي عندهم ذري صغار يحبوا يقرؤوا نصوى قبل النوم ولا بشي ثقفو.